La kotaq om keh chi kiyuub' ilcha kotaq re' kotaq hilo reh chi kiyuub' para ke ja're' wula mood ki'an sa kipaat y are' donde keh kipanaa kotaq chikop reh kip'ahna reh kiwa'a.